لو مدرسة وعايزة احافظ على انتباه الطلاب هغير طريقة الشرح. هضيف شوية مسابقات وانشطة خفيفة او حاجات لعب تخليهم مركزين اكتر اخذ انتباههم. يعني بدل ما كان العيل سرحان لا انا اللي اشد انتباههم واخذه وهيبقوا حابين الدروس اكتر ومهتمين بيها